اختار اني يكون عندي ضعف <hesitation> المال لانه اكيد بيكون له فائدة يعني كبيرة على حياتي يعني الشخصية والمهنية اما ضعف العمر يعني ما بيفيد لانه أصلا يعني ما يفرق العمر يطوف يعني وبس